Janngude hono yimirta. Ɗun ɓuranikan. Ɗun ɓuri newanaade kan, so ngoonga. Kaa jooni non, jimi ɗuu aɗe anndi ana heewi nooneeji non hono jimi baytuuji en, jimi rappeer en e ko nandi e muuɗun, e wambayɓe. <hesitation> Ɗii jimi ni kalteeji muuɗun woni ko hhakkille neɗɗo waddi jooni.